Toore í kkam kan yakət, yakəl nə’ kə̀ toore í kamə. Gam məkə danə̀ toore, ko mo may gəwləpā ko mo wan ya, mə kə danə’ toore mə ren gawkə nə̀ yakəl. Gam nə kə̀ wanu mə ge bəní aui, mə ren bə̀ kə̀ tew sə man mə ge nə áy. Gam ní aui toore í kamə yakəl aa paga rə. Gawtəl mari ál dəl de le re, gam nə’ kə̀ mə kə səw nə̀ toore rə, kə̀ ma wakə, ko nam ya pat mə gawnə̀, yakəl ləo wanu bə mə gaw nə’ yakəl lə nə’ kə̀ mə wakə kaw manu í bə’ bə’ ka’, í bə yawdəgə, netə ko kūma í bə’ bə̀ kə̀ tomsətə kar ko kuma í bə bakə̀ baa ḿo nə mə kə səwnə̀ toore re, mo mən gaw kwakfi í tétə’ ryə. Mə re bə̀ kə̀ wanu sə man mə ge anə gam nə’ kə̀ mə səw nə’ toore rə. Gam ni aui toore in kamə yakəl bə abe. Gamnə’ kə niya ɗl buysi məkə səw nə toore rə kə̍, mo mə səw nə̍ wanu tə̀ə̀ nə̀ ko kaw manu tétə́ ryə. So, toore ke’ i kamə kam yakəl aa paga re. Mari gawtəl rə ryə. Gam nə kə’ mə kə səw nə’ too re amì rə. Məkə səw nə’ too re amí rə, məkə səw nə’ too re amí rə, məsəw nə’ wanu səma bə ko kaw manu tétə’ ryə rə. Ma wakə e’ ga’wla’ pa’ aa baban baa. Dəl e’ na’ niŋkə āl məkə səw nə’ toore rə, mə re bakə baa man mə ge áy rə. Gam nə kə̀ niŋ kə dá ɓə kə aa dəw, dábə kə̀ adəw, aa ba baa nə nantə. Niŋkə nə’ kə̀ dəl aa yerə. Mə kə səw nə̄ toore rə ə̀ re wakə kə̀ gbəngə sə da’ʒa da’ basəm baa áy rə. Ko nya bə mə mə kə səw nə’ toore rə mə re bə̀ kə rə, gam nə́ kə nuya mə səw nə́ rə. Ama mə kə́ da’ nə̄ toore mə ren yal kə̀ ma bu. <hesitation> Gam ni aui, ma kə́ ma kə’ sa’w nə’ toore rə, dəl e’nə niŋkə àl dikə ryə kə̀ mabu gəənu kə í aa dəw dən dəw nil, aa bí nə̀ naí niŋ kə́ nə’ kə’ ba, sə̄m baa nə’ nay rə. Seí ní mə lə’ da nə’ toore ma dan so ma ayal tructor da’ ʒa da basəm baa. Ma yal ko kə’ nigal i’ ʒa í ba səm baa. Dəwdələ rə pa’ ma yal mabu ma wa mabu í ʒa í dəw də rəm. Busələ rə pa’ ma yal mabu í ʒa i ɓusərəm ko niya pat miŋkə’ a a gáw səy mau dam ə toore áy. Sə toore kə̀, tom sə’ í ar dəl le abə aa garə nììsp akə ginə so akə kəsə bə rə anii. May da’ nə toore áy. Sə toore kə̀, tomsə’ í ar dəl le abə aa garə nìì so akə ginə so akə kəsəbə rə anii. Mau da’ nə toore áy kə’ ur kə’ dam ə̀ yakəl. Ren bə’ kə’ wanu so wan ge aui. Niŋkə’ dəl e’nə miŋ kə a’l ge. Ama mo mə kə’ sa’w nə rə āy nə’ kə’ mo nə’ ma’ səw nə’ wanu sə ma, ma tə̄ə̄ rə. Ko kaw manu tetə ryə bə mə səw nə’ wanu sə ma kyawsə rə. Ma kə’ kyaw sə kyam bə’, í tə́ə́ ən kayya mo nə’, səw nə’ bərə nə’ ūnə aa’ unə da’ tə̄ə̄ nììsə aa ʒaysú ya. Sə yam níuni toore í danə toonsə wi sə í kamsə kam may musə pa aa paga rə. Gam ní aui kuma aa kə səw nə̀ rə aa olə. Bafúlə wan gbətə nabay ga nabay toore āy áy, e’bə kə’ gaye e’n pat gúru nììsə aa way aa bənə tomsə sə aaanu sə aa ge aui ko gbakə̄ ryə ko yaw makanta rə àw, mə kə səw nə toore rə mə re wawo gə twisinì waa mani makarata toore rə. Ko niya mə səw nə’ nabay toore áy rə kə’ mə re bə’ wan ən aui rə. Gawní nì so niŋkə’ waa ar kaw kən re makarata gəəni áy rə toore sə í toy tew sə í kən ga’ ɨkəl sə í ʒa ən kəy kamə ɨkəl kən kər sə ən key kamə toore ani nayrə aui mə kə səw ni rə, waa áy aa re gɨ́kərə. Sə toore kə í, í damə tom sə sosai. To, sə toore kə’ məkə səw nirə kə’ ma kə <hesitation> kaw manu bə i ʒom aa mə mari bə’ rə ma’. Gam nə’ kə’ mə re toysə yaw makauta toore rə. Mə re kam kə̀ yawmanu makauta ryə rə. Məre bə̀ kə̀ ko niya rə. Gam nə’ kə̀ niya mə səw nə’ toore nə. Ama mə kə dā nə̀ toore waa manī ren vakə abə ren jengə gə auotə gutə’ dī ar la’. Gam nə’ ka’ niya, mə dánə’ toore. Mə kə danə toore, ma wakə ko niya pat, waa manī da’ z’anga’ awta’ gúkə’ dī ar lə mə rew ren toysə gə toore, mə rew ren gakə gbəngə bela’ paw toore, ren rekə. Re re, gangə gə. Í kən gay ɨkəl re ren gɨ kə. Í ʒa í ren gawkə malu gba kə ryə. ɨkəl, kən kər, mə rew ren ga kə’ toore. Gbəngə an belə pá an. Ren re kəꞌ ar sə ʒan gənə’ awtə gokə dì dīy. Ko kə’ e’n dəle abə məkə danə toore, mə ren toysə gə waa mani makauta gəəni áy rə toore wane. Mə rew ren toysə gə ha tew sə da’ kəsərə ali. Gam nə’ kə́ niya mə danə toore. Mə kə’ səw ni rə nə’ kə’ yaw āy pat ma ewaki ī dá gbakə ryə í re’ re kə makauta rə rə, í re bə̀ kə’ koniya rə. Sei nī ma wakə seî səw ən bī tan da’ ʒa. Lììkə manə bə’i məkə səwnə’ toore rəl dəl niŋkə àl aa gòm. Seī mə kə dā nə’ nə’ toore ma sə ma yew lììkə lumarə, ma kamsə gbakə ryə, ma ʒa so í lìì nə’ yaw manu. Ama məkə sə w nə’ toore rə, mə sə w nə nabay sə ma yew liikə áy rə. Gam ni ami toore kəꞌ in kam sə mabu musə pa bə’ aa be’ í dá nə̀ wombəl. Məkə dà nə̀ wombə məkə danə toore mə dà nə gawtəl wombəl, mə kə dā nə̍ da’ nə’ toore mə lììkə̀ wanú sə man mə ge mən be kə lìì ani, nə gbaymawi nə’ yaw-manu. Mə kə danə da’ nə̀ toore, yaw manu bə’ í ren gawkə nə̀ yakəl. Kí mani bə ren gaw kə nə’ yakəl. Gam nə’ kə niya? Ne’tə m̄h toore aui. Í da’, man nayrə. So gam ni aui mə ren, mə ren bə kə’ wanu sə man mə ge dələ abə aui gam nə’ kə̀ niya mə da’ nə’ toore aui. So toore kə̀ nììsə yabo mi tə̄ə̄ nə’ site ani toore kə̀ ín yakə í ngaw wanu yakə i a’u dəl enə ál le rə. Gam nə’ kə̀ niya í domə tomsə tə. Mə kə damə tomsə toore au, í n be dəl ál i e rə. ɛtən mə kə səw, mə kə səw nə’ toore rə, mə re bakə baa ni sə manmə ge nə’ a’u nə. Mə kə’ səw nə’ au nə. Mə kə’ sa’w nə’ toore rə, mə re gaw kə’ wa luma ay nìì sə man mə ge nə’ mə be kə bənə luma beni au ni rə. Mə kə səw nə’ toore rə ko niya mə bə kə rə. Mo kə̀ mən yerə may gawdə ar mawrə áy. Mə re kə’ kə’ rə. Mə re’ bə’ kə̀ ko niyi rə. Gam nə’ kə’ niya mə səw nə’ rə. Mə kə’ dà nə’ nə’ kəꞌ, netə ari fat mə ren bətə’ gam nə’ kə’ niya mə da’ nə’g toore. Sə toore kə í dān ə gə bəl may rə. May sokə dāní áy kə’ danə gəbəl- nə’ yakəl. Gamnə’ kəꞌ niya toore wane dá ni aui dan so í kə’ gaw yakəl ali.